Si putess viaggià ovunque dint 'a stu mument. In tutto il mondo, <hesitation> che ne sacc. Fors t' dicess. Ceh ovunque proprio, dint 'a stu mument ij me ne jess tip 'a 'na spiaggia. <hesitation> Che ponn essere 'e Caraibi, <hesitation> le Maldive. <hesitation> Ceh quindi capito, voglio chiù nu poc 'e relax e tranquillità. Chistuccà sì. Spiaggia bianca, coralli, <hesitation> mare, limpido, azzurro. Vuless nu poc chiù 'e tutt chest'ccà. Tranquillità. Chest è si, si putess viaggià dint 'a stu mument. Anche se io di solito quello ho sempre voluto è vedere il Sud America, <hesitation> vogl ji 'a Colombia, 'o Brasile. <hesitation> Oppure magari m' piacess 'e ji a fa nu poc 'e Europa no? Si forse il sogno è viaggiare in Europa. 'E me ne ji. Prima cosa m' veress 'a Spagna, oppure <hesitation> m' veress pur 'a parte chella'llà. Ceh tipo m' facess nu viaggettino tipo <hesitation> stamm parlann semp 'e roba accusì, però nu viaggettino a Londra, ceh le capitali. Parigi. Chest a me m' piacess assaje. Cosa che ti dico, ceh forse non andrei in posti come, magari che fanno un pò più freddo. Ceh ok che m' chiov semp ngap a Londra, però proprio glaciali. Tipo Russia. Nun sacc se m' piacess. Ij preferisco 'o calore, <hesitation> proprio come stamm 'a Napl capito. Ceh proprio il caldo, le giornate belle. Tutt chell ca s' pò truvà dint 'a sti jurnat. <hesitation> Chestu'ccà facess. Magari m' jess a visità, te l'ho detto, ceh forse chiù tra mare e capitali. Ceh m' facess pur 'o viaggettino. A me m' piace molto scoprire la cultura. I cibi anche della cultura, pecchè a me m' piace a magnà. Quindi m' facess tipo capito, <hesitation> che ne sacc. Me ne jess a Parigi e m' magnass 'a roba là, vini buoni di là <hesitation> e intanto inizierei a scoprire un pò le chiese, le cattedrali. <hesitation> A me tutto questo piace, a me piace proprio rientrare nella cultura. Infatti penso che me le studierei prima di andare. Ad oggi ti dico sì <hesitation> dint 'a stu mument andrei più su un attimino un posto di mare perchè sto chin 'e problem cà. Teng nu sacc 'e cose da fa. Il lavoro è pieno. E quindi sì magari m' facess chiù <hesitation> Vacanza relax, ceh proprio, <hesitation> ad esempio, m' vuttass ngopp 'a 'na spiaggia e non mi alzerei più. Avrei un cocktail, vorrei un- una cosa da bere. Mi prenderei una cosa da bere alcolica e m' schiattass là. Oppure magari anche accompagnato da un grandissimo sigaro. Ad esempio un sigaro cubano. E quella sarebbe la cosa che più farei io in questo momento. Si pò ovviamente c' stann 'e mument arò vuò ji a verè 'a città e ati mument addo t' vuò rilassà. Dint 'a stu mument ij mi vuless rilassà. Cosa che comunque non succederà nel breve periodo e va bene così, non fa niente. Ceh non è un problema. Però si putess viaggià ovunque nel mondo penso, sì, vedrei prima le capitali e <hesitation> comunque allo stesso mument mi vorrei anche rilassare, pecchè poi una vacanza solo andare a vedere, andare a vedere no. Questo penso.